<hesitation> komi komo digan bané ké wona kone ta kiyou kounta bana, <hesitation> moula ngana laga a nan khawa télé diaré <hesitation> a na koyé, gani yitou ŋo makha wogui rono moula ntowoyé, awa toubabou gnitou gnana yogoni, yogoni toubabi gnitou fé bawoni mantolati hari mantolati gna a éyéyi, awa ina ana diossa noukhounou ina ana réyi ina diossa gnimé, awa yiman kara ngana laga har konpé wakhatini moungoudo founbétéké ntokho nkhadi lalou laalo i na woutou ina diossa npété kou ina ro késsou pour moula ké towoyé ké fatan diébéré ké do yiman kara ké ani déni bon kha wathia, angana moula ngana laga, séli moula gnitou ganta makha wotinandaga hopital ya ta a na daga docteur, nokhou wala solution sou gayi ken nkeni kégna, wathia nkendé arayé na kéna. Wathia ngana taŋa arayé tana koyini wathia remme nanti ké woutou ma ké yité woutou ina daga hopital. An télé hopitalya yo kha katta hopital ga rini wo gni diaréné kouya, khamou, gassamou, féyou, awa lalalo. aŋa lalalo ntou ba, wala lalalo niya nké yimé nké yimé har yakho ni ndi laga ndi ké gna rodouya. Minga rini nan khoro woda kouwa wori wogni diaréne ti kouwa dé.